اول حاجة خش على جوجل بلاي ولا اب ستور بعتالى ينزل على دير التثبيت التطبيق او دير <hesitation> تنزيل التطبيق بعد ما تدير تنزيل التطبيق اتبع التعليمات لين ما ينزل التطبيق ويتم تثبيته بنجاح على التلفون متاعك كان مثلا تطبيق مجاني ولا ما يبيش يعني اى خيارات تانية